Karubada maoradada <noise> agona ibounanai a'ana aura ro'ava ia ega kantri na ena ekonemik na ena'edo borova a'anana an ia kauda kome'adada palament nai gemia ro'va a'adada gavada iboudadai geva kereredia va a'ana ounanai ia agana anana kauda ira'u gaga a'ana paurada gekau va, ae'adi mia eda mia a'adada geura vendava. Ko ae'adi vavai eda vavaia badinana gavada boudadai a'ana gegan gegaegae boiova, gegaege boiova gegana aru boio nai gemiva. Badina a'a ruma baganai gemiava a'adada kaudada a'adada gavana momo'ai nana mai nonoana na daka ge vavaia va. Iada a'anana, a'ananai no gemiava nana eda oun siboda eda urada gavadada gevavaiva. Vavineda vida vida geabidia va eda gava gava a'adia gevai ko'oreva, isada da gerasigava. Inoku va kuda iboudada geabiva a'ada iboudada gesreidia vanua eganai inoku isada a'ana ai kana'edo do na'edodo va. A'ana ounanai ia agana vogogo gavana ka vogavana voka a'ana da voidai gavana gavanana kome'a korikori. Paura ve'o kauda ae'adi mia eda mia inoku ia agana ai a'anana ba'unanai ai geko'oreva geura a'anana ai gavai eda gorigae kauda eda sieida eda ero edaga vanua na. <noise> A'ada gava ounanai eda sieida edaga vanua na? <noise> A'ana iada geogu gavana da gevavaida ovinai a'a epuru taim nanai. Ema momo'ai gema vavai, ranai gema vavai gema isa'aku gavaka kaiaronai emaiva a'anana, gema isana gema vavaia ovinai. Ia agana a'ana gavada gvadada da gema kome'a. Maurina still ema nonoa, vainao vainao na da ema puru, vaiaku da gemu puru. Gavada gaga'a dada iboudadai a'ana da gema puru badina kauda gemia va a'anai gema mia ovinai. Badina eda gavari gavari da a'anai gema nonoa badina paurada gemia va. Ve'o ia agana veb a'a kauda a'a apunai a'ada geabida gemai ai va ie'inana geva paurada inoku. Ega vakuda iboudadai a'ana iada gevenda va. <noise> A'ana ounanai nana iagana isa'i iagana aourarova a'adina voavauga vogana gavanka a'ana gavana emu urana gavanana daka vogavania. Vogogo no kapea o nia voganvandia be ai vakuna eve'o ai vora'asi vairo ukomuna mai sina'ana vogana asi vairo. Gai ena kerere? Oni emu kerere e gai ena kerere? <noise> a'na ounanai a'a kauda ruma baganai a'adada arava gema sensiriolia. Kauda momo'ai dada vaida gema vaida. Gema vaida <hesitation> ega paura gavarida moni gavarida, geba gavarida a'ana gema nonoa isada ie'inanai a'ana biruga baraga. Maurina e ira'a gagava. Maurina e'ira'agagava badina a'a rumbaganai kaudada gemia va a'adada gavana momoa'inana daka gevavaia. I'ada siboda ge ra'asidia, vida eda gogo a eda, pokete da aodadai gerasi dia. I'a deda nonoana ge kauva, ana ounana a ruma baganai ge gogo. <noise> Isada ero ana erere boi'o. I'ada kava miado vairo vairo kau egeda makamaka da vaida kama abidia inoku iagavana boudadai gema sensirida. Ve'o isada ana kaurava gavage ka roava sibo imagada ka rebaniga roava. noku a'adina.